Iyaaa, pomudhingoloko mpa ndili opena em'ti ngaashi, opena omwandi, omwandi oha gwiimi eenyandi, dho dhene eenyandi dhono ohadhi liwa ambala pethimbo lyokwenye, okuza ngaa moojuli mwiya, uunene etifa lyeenyandi omoo aguste, eenyandi ne dhono oto vulu okudhilya eentalala nde shaashi pethimbo ndoka ohadhi kala odhindji, aantu ohaye dhi toola ne ndele taya kukutike, shampa ne dhakukuta, gumwe otwaadha edhi pungula nande omo ndoloma, ngaashi ookuku yonale okwali haya pungula nomomashisha, ya ningila kutya opo nande opethimbo ndiya, nenge otwaadha nande aantu oyeli mepya taya limi, otwaadha ngaa yenapo nande okambale keenyandi mwiya haya taasinamo ngaa, thimbo limwe nge owiiha dha wuna nenge wa toola eenyandi odhindji, otwaadha ngaa nande omuluntu gumwe hatula momeya ta faalele nande iingulu, opuna natango omilunga Em'lunga ohadhi imi eendunga, yaaa, opena nee endunga dhimwe eendulu, opena em'lunga dhimwe ohakuti odhina eendunga eentowe, olundji ne ngashi kombinga hokuukwambi nge owaadha akuti omulunga ngono omululu, shaashi ito vulu okulya ondunga ondulu, shama ne dhiimingiya nde adhi kukuta, aakuluntu yamwe otwaadha taadhi teteko nenge taye dhi tagithako, taye dhi tende miipambu, aye dhiningithapo ombike, ombike ohahi etwapo nee shampa wa, shampa waningi tshike, shampa wa tende eendunga dhono wa tendapo nande otshimbale tshuudha, totula nande iipambu mbyoka momeya, ohayi ningimo ngaa omasiku gontumba, shampa ya ningi mo omasiku gontumba, ohayi etapo ezimba limwe lilipo ngi sho tatshi kuulukile kutya iipambu mbyono oyapya otayi vulu oku telekwa yeetepo ombike, ombike natango ohahi telekwa ne ngini, ohahi telekwa mo- mombiga hotshiyuma, hahi tulwa okamunino kotshitenda, haka ende mokatemba kena omeya omatalala, shampa nee shaashi ombiga ndjono ohahi tulwapo hathilwa komulungu, ohahi temwa ike nomulilo omutshuutshuka Opo ne shingiya shampa ombiga ndjono hotshiyuma heenye, mo, meni lyaho mwiya shaashi ohaku kala muna eshala, ohamu kala muna oluthi, oluthi nee ndono shi talu ende moka moka munino ha kenda moka moka tshike, mokatemba mwiya muna omeya, sho talu endemo shaashi omwa talala, oluthi ndono ohalu ningipo ne omeya, omeya ngono ogo ne haga ningipo ombike, iyaaa, oooo. ngeenge opuna em'lunga dhimwe shaashi odhina eendunga eentowe, eendunga dhono ohadhi liwa wo, ngaashi oto vulu oku tumina nande okeembinga dhimwe shaashi opena eembinga dhimwe kaku natsha em'lunga, totumine ngaa pamwe owunako nande aapambele toya tumine eendunga dhokulya, ngaashi monale, aakulu yonale okwali haya li eendunga taa tsitha taa tsitha oshoma taya litha notshithima, po opena wo em'we, em'we ohadhi imi eembe, eembe dhono ohadhi imi pethimbo lyomvula, okuza ngaa mofebuluali mwiya, em'we ohadhi tameke okutiligana, dhi hadhi pi mbala otwaadha ngaa dhapya mujanuali, ashike em'we odhindji, ohadhi ohadhi tiligana nenge nditye ohadhi pi okuza mufebuluali noomaalitsa Iyaa, ethimbo ndono ohali kala naana lomvula, uunene aantu ohaa tola ne em'we shampa em'we dhapi, ohaku tiwa indeni mukalonde, tamu tshikiko eembe, tamu dhi toola ndele tamu dhaaneke dhikukute, iyaaa, dhonadho ohadhi pungulwa woo, oto vulu okudhi pungula, po natango pethimbo lyokwenye mpeya shaashi oha dhiya ike potshikando tshimwiike, pethimbo lyomvula nditshi, ohadhi imi ike lumwe momvula, otwaadha ngaa muli nande opo tshilonga tshontumba, ngaashi iilonga yomomapya, otwaadha ngaa wa tulilwapo okambale, munapo okambale shi tamu limi ne otamu taasina ngaano, tshikwawo nadho ohadhi tumwa ngaa komashala hoka kakuna eembe, em'we natango ngashi keembinga hono kati okombandja, aambandja ohaya ningi, ombike hawo ohaye hiningi nem'we, ta tshiti kutya eembe nadho ohadhi vulu wo okuninga ombike, manga kuukwambi aantu ohaya ningi ombike, maala ombike ndjoka ohaye hiningi neendunga, natango opuna omuti haku tiwa omugongo, omigongo ohadhi imi eengongo, eengongo odhina ne iilonga oyindji, em'gongo nadho ohadhi imi pethimbo, nanditye opethimbo lyomvula, shi ngaa tshuuka aantu ya tegelela yaka teye ngiya ya mana okulima, Olundji em'gongo opo hadhi tameke okuumba, meengongo mono ohamuzi iiyetwapo oyindji, shaa omugongo guumba, eengongo ohadhi kolwa nawa, tadhi koshwa, yamwe ohaye dhi kosho ngaa yamwe ihaye dhi kosho, shampa dhakolwa. mem'gongo mono ohamuzi omagongo, go omagongo ngono ohaga nuwa, mo meengongo mono natango dhi dha kolwa ohamu vulu okuningwa otshinwa, otshinwa natsho ohatshi nuwa, go nee omayula nga hazi kee kongo opena ngaa mpaga tulwa, shampa ga kukuta, ngashi keembinga hoka kuna aantu ya kakuna iikuni, omayula ngono ohaga vulu oku temithwa, neengongo ne shampa dhakukuta ohadhi tendwa, hamuzi omuuku, omahuku ne ngono ohaga yengwa, taga ningi omagadhi haku tiwa omagadhi geengongo ''ondjengo'', yo nee natango iipatu mbiya ohayi vulu oku temithwa, natango komashala hu. ngeeshi kemikunda hu kakauna nenge omano, kakuna nenge omisati. kakuna nenge omano kakuna iishwa, iipatu mbyono otwaadha tayi temithwa, iyaaaa Opena wo em'ti haku tiwa omisaati, komisaati hono, omusati go gwene kagu na tshiyimati ashike <hesitation> ohaku oha kuya omagungu, omagungu otshiima hatshi liwa haga vulu okuningwa omweelelo, go <hesitation> omusati ogo tuu ngono, ohaku vulu okuza iikuni yoku temitha, ko komisati hono ohaku vulu okuza iiti, tayi vulu oku dhikitha omagumbo, iyaa